Mido mari derdiraabe duddum, mido lara be nde veti pat. min do joda ha sifakaare puldebbo amin to veti min nyama nyamdu min yewta min jala chaka amin, bannin mai do vela am.